An̈atin'ny taon̈o araiky bakà misy aroe amby ny folo fanjava izy amin'zay: Zanvie, Fevrie, Marsy, Avrily, May, Ziain, Zie, Ao. Septambre, Oktobra, Novambra, avy eo Desambra.